Mashin waawataa waɗde zaane, Kono zaane ko waɗal ɓuri haɓugol e neɗɗo, Sabu art woodani kaɓe njogorde e hakkilagol neɗɗo. Mashinji waawataa ɓe njikkita, Wawanɗe ngoodi e faama ɗi waɗi, Kono ɗuum no waawi heɓde gollal heɓugol e moƴƴi, e njogordi ɗi waɗa ɗi semmbugol. Ko art waɗata goɗɗum ngol, Wala e ɗuum fota ko waɗde hakkiɗe.